<hesitation> Raha manjary asolo hena zegny antegna kôf mahandro igny, <hesitation> afaka zegny, m- ma- mampiasa pistashy na, <hesitation> iay, ef zegny edy izy. Pistasy igny zegny afaka afangaro agnagna ôhatra matsiro be tsara. De <hesitation> afaka koa o <hesitation> magnano kôkô ôhatra, zegny zao matetik fataogn'olo e <hesitation> ravin'agnagna afangaro kôkô. De tsara be koa fiboakany